Jaginaberi koɗugu bula suri mtagu suri mawi ivagiri kuja ku kuja umtuka kuja hiya maya ɗugu hiya laka duya ahura fiya ban kuja namur marghi namur abula umtuka namur aɓula hiya namur aɓula patukuma namur aɓula toh taguma namur aɓula hiya namur aɓula patukuma namur aɓula toh taguma namur aɓula kwarama namur ɓula ɗugu namur marghi majaɗugu hiya ban giya hura fiya yarkunɗa kuma hiya ivaraya hirana ko ɗuya gursu kum gafiya awar wuwushi naya ivur nu thumi kuwi manaya fiya kuwi kuji nagu ashinaja kuzamji furi su angwawr wuwhi kugu ba gamarasiya kuku ko pathi kuwan gasa biya nama gagu ma naya anaska hiyaku hiyana puku arzahihiwing najaba kuvumamai ɗugu naza angari sun ɗuniya achu harku yam ai aba puthu abu fuwa uvurzua manaya asi hiyana tsuwhi ivir ɗa kuya zuwana kuwi nagu apukarza kumna jijirira yu azugu manaya abera mai azugu tsu ma viyi gana piɗasu kulakula naya bera fu kuma angwar wuwu kunaya anu kuiri kuja kumnaja mdu fiya angwar whiwhi ɗugu naguja ku hiya kuvan asa ɗunya ko pahi abanɗu hiya nap uku ku kumna ara whel. Hnyana manaya anu nagu vawu gu mduku mai naja vawumaai manaya anu bura baku kaka ku kuma aga basira ku angarɗu sosai ku kuma angardur naya ahura bula kurya ɗiya aɗu kauyi ma kuna mai ɗu kauyi suwlu lapiya latuna makuna mai ma iguva anu kikubi ma iguɗa anu kuna awai dugu mɗu naga wai naja tie naga shashile ɗu wi aya nagu shma nagu mara paya hi gara kubi ma iguɗa kura muku naja tie miya miya ɗuja aɓan nikam ɗaba kam gaskiya ɗaɓa angari vur sungunu ɗaba gari nɗur kui arkura ɗabar kirya yan giyu ulari shibari ular shubari ɗaba ma mɗugu anu aburi ɗaba auyi angari ndur mai fitiga thllaguyi magu ayashili ban ma hiya ahushuwana mai nagu bari nagu aryi mɗuguda nau nagu vutu nja avawun akuna mi naja asunuri ki yanzu kudiyu ahiya umufmuku gaɗuki hiya naja asunɗa manaya amuliya sallama manaya alivu naja suwa fawumai aku dabari mtagu ban kuma aiyi kowani suɗugu luku aga ɓasiragu ɗuiyu awayi su aɓuri kuku fa kuja umugiyangu kuku aiyi unugiya mai almai kisa muliyapa fordu mtufu umulmuku mayu aduvu ku hirkirya abura sa sundaya ai ɗaɓa asuini ivi mdugu anu abeni ɗaba asunsum fatigaja ɗaɓa sunsu. Hyana atabari voulu mai toh naja asuni maja ashili zun naja shiwa nagua iyi shili ma naja shiwa maja shiwariku shuwirguyi nagu unuriki naja asuni naja suwa vawumai ma nagu aiyi unuyi unirkimai yabarɗugu anu aɓeri ɗaba aiyi mar aga basira maira manayi wukam ɗabagari arkura kuku kam unvirkrrya jan giyu wari aɗi toh ko umtuka dugu abula umtuka ɗugu abulana ɗuda ulargu aiyi shili ɗugu pu uhuwi anuɗa ma magu ashile nagu nduri pu sursum anuda nama anuɗana naɗa shili nɗa azubun nagu asa pusur sum anuɗa to yakarmagu kura wuɗa ga wanda sumai shigir asusun mai al shigir waɗumur asuka su yarku ai hiya, patuyarku, ku kunamur wurinu shiyir tunɗa naɗa aimɗu agathumiga gaɗrmai ama naɗa anga kulsugu ɗugu achu ɗugu aɓaya ivu abur mawi nada angardirgiyi. Tagnya latina manaya shili naga ame hihi naja ununyki magukna unurki naja atabani thuttum anunmal, toh naja asamba aburi nagu anurki mai, tagurya kan taguas mamaya anay emi manaya gulbai ma naja asa emin mai tagu manaya kuragulbai manaya alashirya ga sadari shishikuraja kuza asanya emiri bukate zagai ama manayaga gulbai naja asuwa sa'a eminamai mu ijada ashi har anayiri emi anu tagaya nayi anaii anairi, anaii anairi toh maja wari ijuda naja athuthumi mu ijuda anu hurdam emi maja anaiyi du tsiya naja sa'a ama naya, taguna asami ku ifuda anu aburi nayi amulirsu abaku anu anu anu tagu kunauya anu aiyi kiuna angagulbai kwana angulbai migu agulbai garma, toh mu ijuda huidu bukufi kuya asaba emina <noise>